הי פאלחקיקה נפדל נכון מומתיל משהור, בחית מומתיל משהור, אממ, סי קומ, כיג’סד האדאכ אלשי לי כתבו אלמואלף, ו הוא אכתר וחד כיווסל האדאכ אלשי לי אלפו אלמואלף לל, ללג’מהור, באלטראיקה דיאל אלתמת’יל דיאלו אִחסאס דיאלו ו אלטראיקה כיפאש כי…